Eeh paulwange mwene nghiwete naana ounona vena ehafo ngaashi naana monakudiwa monale nale oha ndipopi ndelikwaelela kovapopi velaka loshiwambo nenge tutye pamuhoko wovapopi velaka loshiwambo iya otwa putuka tuna emanguluko lili nawa monale okwali hatweendafana hano omunhu hadi ngoo nee apa ndee handii keumbo lakaume kange nenge tutye keumbo lamushiinda ndikatalelepo ngoo nee ounona nenge tutye ndika danauke nounona vakwetu ashike neengenge epulo loye otalipula kutya ounona ovahafa tuu okutala monakudiwa okuyelekanifa monghalamwenyo yonena iyaa kandiwete naana pena ehafo eli laliko nale shaashi paife ngenge owatale onghalamwenyo yonena omaushiinda kaepo vali okwatekapo atewapo nee omolwa nee pamwe pamatomeno opanghalafano iyaa ou otati ondinasha outati kenasha nongenge owatale nawa mumwameme ngaashi mo windhoek omo tuli ngenge owatele konyala ovashiinda ovatulapo omakuma pokati kavo ou okwatulapo ekuma lile ou okwatulapo okadalate shaashi oko ashike tawanifa iyaa ondihole yoo natango okweetamo omashendjo eli ngaha opali pena mushiinda umwe hano taaa tvakwa ayako ko chrismas aya kowambo ko chrismas nolwanima nee eshi avakwa yee okwaninga nee eedula dili nhano atembukila moshitopolwa aamo ndee Eshi nee akala moshitopolwa aamo ihapopifa mushiinda shaashi okuwete kutya unya omufyoona yee okunasha ekuma laye olile nee lafa osungo yababeli iyaa konima nee eshi venya vakaluka konima yo chrismas otaati ai meumbo letu kamunasha aamo inamumona nande okuli ovanhu tava tutu oinima taakufa meumbo omu mushiinda okwanyamukula tati aaye okwali tushi pamwe onye tamutembuka enyamukulo olo okweliyadja shaashi pokati kavo kapena ekwatafano ihava popi nande nande hano oshayela kutya kapena naana ehafo pokati kovanhu ile kounona okuyelekanifa needula dakapita monale okwali tuna omaushiinda elinawa hatu katalelafanapo ouna ndapumbwasha nande okasuuka ile omundilo ohandi katala omundilo ile omundilo wokapalwa poushiinda ashike mopaife ngaha omunhu ihoka ehela yoo shashi ngenge owaka ehela kumukweni nena owatila okupopiwa ile utulwe mefano lii onghene paife ehafo lili mounona monakudiwa halo naana vali lili mounona vopaife ounona vopaife ondiwete kutya ouli wapatelwa pondje shidulife konakudiwa konakudiwa okwali tuli nawa ounona okwali vena ehafo hava danauka pondje navakwao ashike mopaife ounona vopaife ihava danauka nounona vopoushiinda shaashi otakuti pamwe nande okuli otauvape enwefemo lii koo natango kakuna vali emanguluko okuna nomakwatepo mbabjona hano okaana taka kwatwapo ashike nghee kailwe nako opuwo okakana monghalamwenyo itoke kamona vali nande nande oshayela kutya eameno oshoyo natango onghalafano twali tuna monakudiwa hayo tuna monena kounona vashona